Chiuuwaa na jaa nnꞌaⁿncue na quintꞌiaaya na nñenquiuuꞌ tsꞌaⁿ wendyee nnom naⁿꞌ na niom ñjaaⁿ na cwiwitquiooꞌ naquiiꞌ tsjoomya joꞌ chaꞌ na na nñenquiuuꞌ tsꞌaⁿ ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ cwiicheⁿ jeꞌ mati quintꞌiaa nnꞌaⁿ jeꞌ ta̱jndyooꞌ tsꞌoom tscaaꞌ mati jeꞌ quintꞌiaa nnꞌaⁿ ta̱jndyooꞌ boli quiluena ta̱jndyooꞌ tsquiꞌ nmeiⁿꞌ na ndyee nnom na quintꞌiaati nnꞌaⁿ na quinquiooꞌ nnꞌaⁿ mati jeꞌ ꞌnaaⁿmeiiⁿ jeꞌ na cwinquiooꞌti joꞌ yonom na cwinquiooꞌtina nnom ꞌnaaⁿmeiiⁿꞌ chaꞌ na mati jeꞌ naquiiꞌ lꞌaa ntscwela mati meistro, meistra cwitꞌmo̱o̱ⁿna nda̱a̱ yoꞌtsaⁿꞌ chiuuwaa na nñequiuuꞌ tsꞌaⁿ ꞌnaⁿmeiiⁿ.